<hesitation> ini sapa ku kucio tichí aña ta xhichao tiayá ta ku kua ho o on. ti ayá xin tichí.